Na xue'e xhininá exehú kangua, persona ñó'o nraño kuiliño xe persona ñoo, orasi que ní <hesitation> este nu ñuo naxa keda emportar ngua, gente ñoó kenoxo dakena importar mal xhi tu tuidani nadi keda nguana, tambien por que ñadí kuininán xhí noxá'a, nayu kida ñaxhí kan xainixhi kan, kanxhi naxúd nonotiña ndí ñavixhiono xakunra ño'ona xinxhi xakú iin chisme xakú, nruxakuanxhi pues nrani xhikonenó, tuku pero son cosas que ni importarña nyingui.